Kua jevaeretambovikatuko, opa oyoavireta oime ikupepee guinoi ikijevae, jaingatuva, posivae, imajivae, pukuva, misivae, isokatu, isombae jokurai yaikua kua <hesitation> (pausa) kuae jevaereta irupiguareta.